Oh-yi epa, etia, eyie, ero, e-rrie, ama pa ama-ta, arrien, egu, Egu-atie oh-yi, Egu-atie epa, egu-atie atta, egu-atie eyie, egu-atie ero, egu-atie-e-rrie, Egu-atie-arra-pa egu-atie-arra-ta, egu-atie-anien. E-hie. E-hie, atie, oh-yi, e-hie, atie, epa, e-hie, atien effa, e-hie atie, eyie. e-hie atie, ero, e-hie, atie, e-rrie, e-hie atie arrapa, e-hie, atie, arra-ta, e-hie, atie, aniem, e-hie, atie, egu.